Yakua je yave jiapu jaema oa ojo yandeapijare jokogui omboipi jei tummmm, tummmm timmmm, timmmmm, timmmm timmmm jei oï jukurai yambopu yaraja, yaraja jaema jiapu oï kapanaraï.